د پخلي بیلابیل میتودونه کولای سي د تغذیې په ارزښت باندې د پام وړ تاثیر وکي، <hesitation> او، ، <hesitation> زما په نظر هغه شیان چې جوشیږي یا پکې د جوشیدو سره ویټامینونه له منځه ځي که له نورو طریقو نه استفاده وسي چه هغه بخار په شکل ، بهتر به وي.